मै कोशिश करदू कि मैं अलग अलग फ्रूट खाऊं वेजटेबल्स खाऊं सब्जियां खाऊं और दालें भी खाना पसंद करदू मैं तो कम से कम सात - आठ तो चेंज करदी रहेंदु मैं